Toh kwaaray day kaŋ ma ay ga bay, i sintina day, ir laabu kaci Tuduwo, ga ma ka Wuragawri, Diji, Mauri, Kwalli-kwaara, Ma koy Gaayi, kala ma koy Geeji, kala Aduwa, kala Unguwaŋ sali, kala Kwaara taji, kala Kalgo, ma koy kala ma koy Birni-kebbi, Aliero, Arguŋgu, Hawji, Jega, Sokoto, ni di ma ka nee haray, ni ma koy ɲga nooya kooko, Yauri, nee ma ka Mutubaari, ma koy Baŋganna, Gangare, Ceta, Ceta-da-ceta, ma koy Tine, ma koy Tuŋga, ma koy Yarewar, ma koy Gwadi, ma koy ɲga nooya yoŋgo <hesitation> toh ɲga nooya go koy day da ni koy Gwadi kala ma koy Mayda-fili, ma koy Bunza, ma koy Tilli, ma koy Zojirma, ma koy Kamba, ma koy yoŋgo <hesitation> mate no i ga ne wo toh ay yaa day ɲgay no ga koy ya ma ka. Ma ye ka'ka ne haray ma koy kuuka, ma koy Naa-ilwa, ma koy neewo Makera, ma koy Ɲga nooya Dodo-kwaara, ma koy Baŋganna, ma koy kala Zanna, ma koy